<hesitation> injo nakke jamangku, a'koko a iya injo biasa ka punna <hesitation> ele-ele intu <hesitation> punna ambaung ma <hesitation> a'baju a kopi <hesitation> nginung a rolo kopi kaddo'-kaddoro nampa lampa ma ri koko injo ele-ele, lampa akbela, lampa nangkasi, <hesitation> biasa todo injo lampa a sempro hama, ka injo ka punna ta ele-ele injo biasa nu lohe hama e injo ka punna <hesitation> angnganu hama ku sempro' injo-njo make pong a injo-njo <hesitation> rie mentok anu ku pke injo <hesitation> racun hama <hesitation> ballo mento injia racungg hama iya injo kupake a, <hesitation> maing injo maraeng isse ku jama <hesitation> bangsa injo mae lampa nganu olo-olo ku todo <hesitation> pangalleang i ruku' pangalleangi erenung, ka <hesitation> nu ko punna ri tambangi ri kokoa ka biasa na kanre injo anua Lamung-lamunga jari ku pangalleangi rukuk <hesitation> e biasa injo isse kapunna anu injo naik-naik mi alloa <hesitation> e pupuk a isse, ku pupuk isse injo lamung-lamungku <hesitation> batara ku injo mange jari punna maing ngasek minjo <hesitation> punna kara-karahie mi minroma injo mae ri balla <hesitation> cumang ngallea rolo biasa anu ri kokoa <hesitation> apanjo punna la minro a ngalle <hesitation> baju-bajuang utang kanre-kanreangang na <hesitation> na ri hajua kanreangang punna bangngi i.